Kôa nandraha mahita tômpony zany voalohany izy voalôha mitakotakohosigny aminahy bake lelaleladafiny anahy de zay afahafataragna azy fa tegna faly aminao, zay.